unying unvaa untaa unna untɔɔ tɔi tɔɔva tɔrɔk tɔɔrha sɔkka sɔkka nu nying sɔkka nu uvaa sɔkka nu n ntaar sɔkka nu nna, sɔkka nu tɔɔva, sɔkka nu tɔrok, sɔkka nu tɔɔrha, isɔkka ivaa, isɔkka ivaa nu nying, isɔkka ivaa nu unvaa, isɔkka ivaa nu ntaar, isɔkka ivaa nu nma, isɔkkai vaa nu ntɔɔ, isɔkka aivaa nu tɔrɔk, isɔkka ivaa nu utɔorha, isɔkka itaar, isɔkka itaar nu nying isɔkka itaar nu nvaa, isɔkka itaar nu ntaar, isɔkka itaar nu nna. l isɔkka itaar nu ntɔ, isɔkka itaar nu tɔi, isɔkka itaar nu utɔovaa, isɔkka itaar nu tɔrɔki, isɔkka itaar nu utɔɔrha, isɔkka ina isɔkka ina mu nying, isokka ina nu nvaa, isɔkka ina nu tɔi, isɔkka nu ɔtɔrok isɔkka ina nu utɔɔrha, isɔkka itɔɔ nu nying, isɔkka itɔɔ nu nvaa isɔkka itɔɔ nu ntaar, isɔkka itɔɔ nu nna, isɔkkai itɔɔ nuntɔɔ isɔkka itɔɔ nu utɔi, isɔkka itɔɔ nu utɔɔvaa, isɔkka itɔɔ nu tɔrok isɔkka itɔɔ nu utɔɔrha, isɔkka tɔi, isɔkkatɔi nu nying, isɔkka tɔi nu nvaa. Isɔkka tɔi nuntaar isɔkka tɔi nu una isɔkka tɔi nu ntɔɔ, isɔkka tɔi nu utɔɔvaa, isɔkka tɔi nu utɔrɔk isɔkka tɔi nu utɔɔrha isɔkka tɔi nmu utɔɔrha, isɔkka tɔɔva, isɔkka ɔɔvaa nu nying, isɔkka tɔɔvaa nu nvaa isɔkka tɔɔvaa nu ntaar isɔkka tɔɔvaa nu nna, isɔkka tɔɔvaa nu atɔi isɔkka nu utɔrɔk isɔkka ɔɔvaa n utɔrha, isɔkka tɔrɔk, isɔkka tɔrɔk nu nyinh isɔkka ntaar, isɔkka tɔrɔk nu nna, isɔkka tɔrɔk nu ntɔɔ isɔkka tɔrɔk nu nutɔi, isɔkka tɔrɔ nu utɔɔvaa, isɔkka tɔrɔk nu utɔɔrha nu nying, isɔkka tɔɔrha, isɔkka tɔɔrha nu nying, isɔkka tɔɔrha nunna, isɔkka tɔɔrha nu ntɔɔ isɔkka tɔɔrha nu utsi, isɔkka tɔɔrha nu utɔɔvaa, isɔkka atɔɔrha nu tɔrɔk isɔkka tɔɔrha nu utɔɔrha, unakka, unakka nu nying unaaka nu nvaa, unakka nu ntɔɔ unakka nu utsi unakka utɔɔvaa umakka nu utɔrɔk unakka nu utɔɔrha, unakka nu usɔkka Unnakka nu usɔkka unakka nu sɔkka mu nying umakka nu sɔkka nu nuaa, nakka sɔkka nu ntaara, nakka sɔkka nu utaa <hesitation> nu una, nakka sɔkka nu ntɔɔ, nakka sɔkka a nu tɔi nakka sɔkka nu utɔɔvaa, nakka sɔkke nu utɔrɔk, nukka sɔkka nu utɔɔrha nakka sɔkka ivaa, unakka sɔkka nu isɔkka aivaa nu nying, unakka sɔkka nu isɔkka aivaa nu nvaa, unakka sɔkka nu isɔkka aivaa nuntaar, unakka sɔkka nu isɔkka aiva nu nna, unakka sɔkka nu isɔkka ivaa nu ntɔɔ, unakka sɔkka nu isɔkka aivaa nu utɔi unakkka sɔkka nu isɔkka ivaa nu utɔɔvaa unakka sukka nu ɨsɔkka ivaa nu utɔɔrha <hesitation> unakka mu isɔkka itaar nu nying, unakka nu isɔkka itaar nu nvaa, unakka nu isɔkka itaar nu nna, unakka nu isɔkka itaar nu untɔɔ, unakka nu isɔkka itaar nu utɔi, unakka nu isɔkka itaar utɔɔva, unakka nu isɔkka itaar nu utɔrɔk unakka nu isɔkka ina, unekka nu isɔkkaina nu nying <noise> Unakka suk, unakka nu isɔkka ina nu nying, unakka nu isɔkka n ina nu nvaa, unakka nu isɔkka ina nu ntaar, unakka nu isɔkka ina nu nna, unakka nu isɔkkaina nu ntɔɔ, unakka nu isɔkkaina nu utɔi, unakka nu isɔkka inaa nu utɔɔvaa, unakka ina nu utɔrɔk, unakka nu isɔkka ina nu utɔɔrha unakka nu siɔkka ina itɔɔ nu nying unakka nu isɔkka itɔɔ nu nvea, unakka nu isɔkka tɔɔ nu nna, unakka nu isɔkka itɔɔ nu ntɔi unakka nu isɔkka itɔɔ nu utɔɔvaa unakka nu isɔkka itɔɔ nu utɔrɔk unakka nu isɔkka itɔɔ nu utɔɔrha, unakka nu isɔkka tɔi Unakka nu isɔkka ittɔɔ nu utɔɔvaa, unakka nu isɔkka itɔɔ nu utɔrɔk unakka nu isɔkka itɔɔ nu utɔɔrha unakka mu isɔkka tɔɔvaa, utɔi, unakka nu isɔkka tɔi nu nying unakka nu isɔkka tɔi nu nvaa, unakka nu isɔkka tɔi nu ntɔɔ, unakka nu unakka nu isɔkka tɔi nu utɔi, unakka nu isɔkka tɔi mu utɔrɔk unakka nu isɔkka itɔi nu utɔɔrha, unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu nying unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu ntaar unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu ntaar, unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu ntɔɔ Unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu utɔi, unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu utɔɔvaa unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu utɔrɔk, unakka nu isɔkka tɔɔvaa nu utɔɔrha unakka nu isɔkka atɔrɔk, unakka nu isɔkka tɔrɔk nu nvaa, unakka nu isɔkka tɔrɔk nu nvaa, unakka nu isɔkka tɔrɔk nu ntaar, unakka nu isokikatorok nu nna unakka nu isɔkka tɔrɔk nu untɔɔ unakka isɔkka tɔrɔk nu utɔɔvaa, unakka nu isɔkka tɔrɔk nu utɔrɔk unakka nu isɔkka tɔrɔk nu utɔɔrha unakka nu isɔkka tɔrɔk nu unyaa unakka nu isɔkka tɔrɔk nu unyaa, unakka nu isɔkkatatɔrɔk nu ntaar, unakka nu isɔkka tɔrɔk nunna, unakka nu isɔkka tɔrɔk nu ntɔɔ